بيوم من الايام لعبة مالواحد طفل كامت تحجي من يمها فالعائلة خافو حيل وحاولو يزتون اللعب بره بس كلما يزتوها ترجع كلما يزتوها ترجع معرفو شيسوون وبعدين خابرو واحد مالطرد ارواح خابرو اجو طلعت هاي اللعبة ممسوسة من بروح طفلة صغيرة ومتعذبة هواي